زمونږ کلتوري خواړه هغه څې زما خوښیږي هغه دوپیاازه ده، هغه چې، <hesitation> د غوښې پخیدل دي په یو خاص شکل باندې د پیازو سره چه معمولان په جشنونو کې هم ترېنه استفاده کیږي، یا خاصو مراسمو کې یا ډوډی کې ، <hesitation> فامیلي او کلتوري میراث.